Taq che xtiq tiij, taq che jun xtb'anik, xtb'an jun nimaq'iij, xtb'an jun oksneem, uche xtel qjnob' xaq che jun nima q'iij xtiqb'an, taq che jun ku'kteem, qmol qiib'kiq sk'ij ri qichilaal, no'j kuj cha'ki'qsk'iij, nmaq taq wnaq kpom quuk' no'j xuqkee xtiq b'suj riij, che ri xtiqtiij, wen kuj ku'ktik konjeel, qyool riij chet jun xtiqtiij, wu ujqmlom qiib'uj konjeel, nkere'te xtiqtiij ataq xkuj kmik. qal are'k'ri ylooj la'kir b'iij, moos pu ryolb'al en vida sicha'ataw uj k'oslik, re'qtja' che ri xtiqtiij, no'j chi wla' ne junqe'q wooy xtiqtiij, derrepente xtiq taqiij ixim, xtiq taqiij che xtiq tiij ruuk' no'j jun wooy qatz utz rtijik. ki'taqiix elo wu kb'iij nooy xtaqiix lo wu ru mees, che kirb'iij ri nooy ri'ruk'ri' xtaqiix jun jrub'ak' kum kwaat xtiq lq'ul ri tya'j, wa'pk'eyb'al wa'kk'yex wi' kum sicha' kek'ri'ki'q ka'yij ke ak' ke patnix ke'kqaaj ke kwooy ak' ke'pq'on ak'chi' kqaaj kkumb'aal qa ki'kmiik.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 Oo ju chib'at o shaq chinkeri xriqtik chinke k'ochiaj kojcha wu sixuq qaqche xtiqk'iyej ni jun wax nu' xuqtqil ri si komo mu che wa'xt'e q'ab'wi si kolik qaxtiqna' nu' si qaqche aves shaq kujinilken koj kaypon che ri xqb'an qajtloqe' koves koj sik'xik keq kaqiy wna'q nimkb'an mu keryok rsaq njel wen nu' kopoq ko awaj ko che rsuk'kil nu'si qache axaq qyaqib' ke kusk'isik